To in lin wong nina da in lin man zong bilu bo nau zongaa in teu duniya bono beya sai baaru gaskiya inlin wu'u teu kunu in lin wu'u anda leb lumururu baah o teu gong anda magndu baah o teu gong keunina ida am ning ne teu gong anda lin keu odedu keu neb kam bed ligeu temuru ma sin tusa bonou ba sig gei inda in lin leba nyau am ning ne ma nyam ningne in loo keu tigeulu yam buri inda lee lo'on tigulu inda le liin wun yedke inda udlina bannda wola nda-wol bed ke ma wongo ja se mageurube pii se gal bu'ud piise nyenbeya nda nyen gbera inda lin am ningne rii ma wong wong gbaaku wong gbaa boo keu nena boo in pa keeni geu inda keen wogeu dan leeba idau piin dab gbed wuna dan keun siga yebud yebud ya'i lebeugu inda beu lee piin in leembe boonau baahsa ne teu loon in lin ungdu wallahi iba teu kein geu dan man kein dig bake nena iteu ban deu geu da man kein dig kub seng ira toh boonau duniya boonau ina tu in deu yelya keu nena inda lin yildeu A inda lebm du a in teu lebm deu ma pii se a iteu hab din keu ida lin deuma <hesitation> baah ori ma teu gong keu nena ida em lumuru am nng ne ma indan wo'i geu indan lebin be ma pedn ku da dab pedn deu an da lin am ning ne ma wuu keya a inda lin ligeu pat deu ma wuu keya baah loome geu pat yama- yama yeneb sen jandu duniyaruru baah geu loomei turu gam inja ku indan leen nyau in dan leen kin in da leen kin wol pip ke wong pise yam teu piin kou yebud ida gko kpeen inda vugn a yil kou inda beu piin daan kou piin inda beu geu bit inda piin yil geu inda piin kou baah loke geu turu duniyaru duniya boonau be ko in keu baah na sen ma in fatin vugnbe nebud tunguu se in teu keu narima in be lee bell teu in teu keu nau nebud idan in ku in pii bunu ku am kou in keu na se in vug sen kou idan baan meu-meu in meu kem yilu meu in meu teu ku ngam in keun keu nau ko kuma gam in keu baah na se da baan in vugku dan kum keu nebud ta a- a in vugkeun dan yad keu nebud ta inda lee yadn in keu ina inda piin yil deu ma in be lee se. inda dan piin ne ning su inda baan bunteu-bun teu keu na'i se nena inda hab din deu pat inda habdin lin beya keu yebura inda habdin linbeya keu keena inda habdin linbeya keu yil ambe ko kuma inda keun dan sa na keun mala dole in da keun lin keu yebud ta in da keun linna nya'i wun duu'i pat in teu likeru soo da bedu geu soo baalisa iteun kaan deu ma baah vellaa a iteun piin deu pat baah ladum ga in da lee be'en ainda baan in ke ikaan so baahsa yau wundu inda bein soo baahreu bera in teu tuu man deu ma seng geu pat ma baahreu ma bedku <hesitation> ida kaan nya yeu inda bein baahreuma bera am jiba reu nana ina inda in keu yebud teu ma se veneb dansin veneb da sin ne se'ana boonau geu ruu ko lee inda ma'an keu duniyareu geu in a inda habdin deu pat likeyaru mokeya indan lina inda mo inda veneb keun mona <hesitation> a ida bomim deu pat pi kpanguu nebud kou ida benn teu keun beu in bob teu ku inya beunuku neg ne ning da ba'an ha neya teu keu nau riya gambe ianteu jan yil deu ma kan cin a inteu man deu keem kou <hesitation> in pa inda beu go leebah nyau so dau si sati da man geu in da ba'antu keen beu dan baan-baan beun ii gosa wundu yebureu idan baan beu neu ini taba kena tooh in bai buun da baah lo baah wal geu baah walmin ga li'in wub se baah da lee wal Li geu wub sen geu baah walminga ko unmale ko un na legu ko un sima yebba baah geu seto in li in wub ba baah da ta wal mina tooh in da keen pana inda baah loona in kuk habdina keu jungaa in teu dan tusuru pat in teu baah loona baah geu ne loku yam geu pat a in teu boom deu looin kancin a in teu bob deuma keu a in teu lin keu a inteu boom ko kuma a itin kan soo beuru a in teu bobm deu loo'i kan abun nan ma-ma kan cuuko ida ma'an le sel inda- inda veneb faga veneb da sin nere geu pat wuna yama ovallinkeu nya in jal geu inda lo on kini wundu in jai geu inda lo'on kin kena in ban buuri teu san linbeya keen da ban kou abun kou bein teu keu nebud bu nau boma bo vallin bunku tooh ko baahsa ru in wal teu lee kelu pat ida keun dan loona gam ni rayuwa gbo kpang pii gboke turu in de pat in teu sama teu pina wundu mda kin val piya kena inda fatin baah baan be baah sa tun- inteu loondu nyau gad inda keun bana geu wallai in dug gusuma sedei kawei ma baan ina nyayeun beun loo kin wundu beun loon kin in bai beun teu keun selma bid inda keun vara gam ni in selke dan keun pana dan keun yanzong aa in isendu in selke dan keun pana dan yan zong'aa veneb sing sendu Se inda veneb mona zong aa nya in bobo in liya nya in boba in pii yebudda nya in boba in-in-in suwa ru woreu geu pat veneb dan kin egga ru wora veneb dan egn deu ni mokeya in moo veneb geu pat ina in teu san linbe numu rau mo mamin ga ko inda kum nya yeu ko wundu sai ida veneb mona bini pat inda dan geu inda veneb mona inja teu keu limta in ja teu tigulu inda veneb mona veneb ba in vallin mu keu ma vugu ku ma em tusu na keen ambe dedn jana veneb ba in vallin beu kau keen mu yeu yeb mu yeu duniya beu teu kumdeu yeu venebba oegnu budba nena beu teu lin keu keen deu nena ba lin keu ye bud duu veneb teu beu sin vallina pat inda veneb mona veneb o ked tusa veneb opii kpang sona veneb o pii yed keya duniya keu ne bura veneb o piin yedke keu nebura ina inda lin keu nebudduu ne ning o pan nu'u luma in teu man deu si ne ning o pan nuu zongaa in teu lin beuri si ne ning o pan nuu zong'aa in teu in tin dan san deu si ne ning o pan nuu ina in teu yebud loon deu si <noise> ina yebud da vung deu ina inda beu ban deu bo fag venebba bo fag yama bo fag nere pat veneb okari kpag'aa <noise> kpang aa veneb dau kendu keu nya yeu invuga in bira cune neya da'o bira o bira neya jong da emburu o bira kpengke Ina inda loondu ko veneb teusin piina in baya yau ina bunda loon duu diga nya bun loo dig ira nya bun loo dig pat veneb ban a- a inda beu bani ko kuma in teu ina bun piin deu bid in teu keun deri ko kuma bin in teu keun baan gam duniya bo kii kini duniya kii ma in tednna duniya kii ma in vallin yil ambeya in vallin keen ambeya in vallin yebud ambeya ceto in ba ne ning ga ina da verieb modu veneb o keun dua o ken tusa zea in teu dandu nyam o ken kpang'aa inda lin inda bobni in da lin numu wundu song egn kendu inda ta veneb faga in data veneb mona nyama bun ja keu lim teu yeu veneb ba zong'aa bun teu daan di o ked bun nuu o ked bun kpang aa o ked kin bob keya inda veneb faga jong'aa diin teu dandi pat nera pat o ke bun nen sona keu duniya keu zong'aa inda lin numu keu bob keya nyama in bob sendu dole ina duniya inda nebud dan kun egn ba nebud idan kiin ega ida ban tooh nya neya geu liya seni nya neya bob seni a- a in be ye pat teu veneb nen temu du in teu kuma in bobm lise inda veneb faga ko in liya inda veneb faga ina in teu man deu pat inda veneb faga ru wora wolnyen meya in lamkeya Yama lamke turu pat veneb teu ega veneb teun bena teu habdina keu amda ina sendu veneb se nera pat ke kpang ora veneb se nera pat te kpang ora veneb se nere pat teu keu zong like obeya veneb se nere pat teu keu zong aa da bom da yil ojana da yeb o jana da yil o lamke piindu da yil o lannke beden duniyaruu beu teu habdina veneb kou teu habdina keu abura-beu teu habdina veneb teu-teu-beu ega buraa ega tam geu pat veneb teu ben ega zong aa beu teu bom deu pat veneb teu ega beu bobse veneb teu keu gabkeya zong aa lii in jaya yau veneb teu keu gabke ambeya saidai inda inda veneb mona nya yau bundan vuga nyayeu bun teu em zong aa kin venebba in egmu nuuba venebba mu em <hesitation> sameya venebba mu em inlin dan sameya ina ma jan keu yebubmuru beu nou keu nena muya zong ye kin mu ya lamkeya mu ya lamke be ga veneb gab sunu mu ya egnmeya muya bobmbeya mu ya like numu mabeya muya like leko cham beu like numu manbeya mu lise yebudmu ikii lamkega mu lise ma mu kii lamkega mu liya yebudmu da lamke kiina mu lise pari da lamke kina keg mu yareu naa mu ma pat teu keu mo dab-daban beun moya beun ya wa meu ma har vuga ya teu wong gam keu akundeu pat lamkebeya mu moya beu mo venebba Nya veneb wal buru veneb o ked beu nuua veneb o se beu kaakin veneb o da beu kaa kin ba bob ba likeu yebud ta bob ba likeu nere pat in lina zong aa da bobm buru pat veneb o vallin beu ku veneb onyabeu ama bame nyayeu na banbeu baahsa beun looru beun dakeun bana a- a beun loo kin bwa mu-mu lookin geu in makan si in ma in fag benebba o ken kpang aa bob ke ambeya keu lee pat in teu ema in teu habdina veneb jake nya yeu jake wundu jake kena in teu habdina veneb kou teu keun ega in di teu booru dan kin ega in di teu numu dan kin ega ne nere pat in teu san like numu ambeya am kou inda like numu ambe venebbe sana venebba beu monna keu nena in walbeu zongdu nya ba zong nya lamkebeya nyaah ke beya pat beu teu habdina beu teu habdin bobm beya duniya in se bureu kou veneb kou teu habdina beu mo venebba beu mo yama paah ye ya beu habdin keu like numu ba ben duniyaruru ma ba ben nya tururu ayam gabsin lamke abubeya yam gabsin like numu au beya abu kou beu mou sen geu beu dug gusuma bau mou sen kou veneb da beu kin egn nuu tenna nebura beu teu beu egu nen dingdoru kou veneb gab sin keu boora nebura i eg beu nee son deou kou veneb gab sin ke boora abuse veneb se beu sunu ne sebusin ga pat like numu duniyaru beya like numu yam turu beya like numu nere pat beya ina beu teu habdin di kou veneb gab yama beu teu bagndiya beu bag ora beu bag nebura beu bag nega beu venebba ina ben teu emmindu pat ten keu gab keya <hesitation> veneb oked beu kpang'aa veneb o bedin nere pat kpang like numubeya zong aa ba dandu keu zong aa beu dagaru ne veneb o ked beu kpang aa veneb onya nya beu numu like numu <hesitation> duniyaru beya beu moa beu mo veneb.